يعني باش نركب قطعة اثاث اساسية فاحنا من اول بنركب القاعدة ونركب فيها الارجل واذا في اي اشي محتاج يتثبت فاحنا بنستخدم البراغي والمفكات وبنجرا التعليمات اللي موجودة معه جبل ما نركب اي جزء تاني بنتأكد انه الجزء اللي جبله هو راكب كويس ولما بنخلص بنتأكد انه هي متوازنة كويس وما في اشي مو زابط.